वन मेते मीठू ची पसंद पर हेमा गढ़वाल मा नी सकन भई ता हमते रवती अर सब्जी बन ता हमा घरो वे तरीका ची ता हमते वे खाण्ड पडदू अर वे हिसाब से चन पड़दू।